Kengurular vatani bo’lgan Avstraliya - bu yerda biz nafaqat kenguru balki koalalarni ham ko’rishimiz mumkin. Sidney opera zalini hamma bilsa ham kerak. Bu yerda albatta Melborn festivali o’tkaziladi, suzish musobaqalari bo’ladi. Shu kabi <noise> musobaqalar bilan mashxur bo’lgan davlat Avstraliya hisoblanadi.